انا تبانلى الدراسة هي أهم حاجة في جميع التخصصات والمجالات ودراسة الأدب راهي حاجة مليحة تعلم الإنسان الصفاحة اللغة تعلمه كيفاش يوظف الكلام تاعو في الأماكن الصحيحة كيفاش ينظموه تعلموا ياسر حاجات كيفاش تقدمت اللغة وكيفاش تحسنت وياسر حاجات.